Kuanai nunnumo apimino mm-toi tee aigou nomaku mugai ogo isigouge toi mimo nno numnum, ta kuanai nogirai mommoie temuroi tee temungu egu emunno nomoge ama isigouge toi numnum. Te isigougego egu te etano tege isigouge numnumo tee aike paake tee aike ama-amanoko nkankakogi. Tee aike paake ama-amanoko tou nko-nkoginne. Touno nkeguine ego touno toipeguine toi-toipakogi. egu ege ama isigouge apo, te logoro um perogimo. Te kuanai nunnugu, mommoi ee teguloi. Oguroi mm-tee toi isigarogo toi nno ngim. Paakere ogo toi korui, asiga lego toi urom, asigago taa mautou nko-nkogiguine ama kuanai-nogirai. Ekenua munno etano egu nko-nkogi.